أنا حاسه إني جعانة جدا ايه رأيك يلا نروح ناكل سوا في اي مكان حتى لو انتي عايزه تاكلي سوشي ، انا اه بحب البيتزا بس عشانك ممكن اكل سوشي سوا وموافقة جدا ، بس هستناكي عالساعة سبعة همر عليكي <hesitation> بالعربية بتاعتي و- و تعالي معايا و نروح نتغدا سوا النهاردة